Me ishok kɔtɔ na kɔtɔ na ea kpi makaranta a shai ni ojio nyiŋ in ha ha sosai iyɔk omek utɔfwe ɔ ni omek etɔ fwelle me shok yi injeme sho otekpe jea bere ihá me shi ja beri ni jee no cuice shin jee uneke neke neke bɔoɔ ka leti <hesitation> ii háá ndɔke me sha kui me ajee hum a nybiye a nyi no shoi ogor embɔ ka anwahi ugar a coka aneke ndɔk ke me ati tɔ memi meni hàá shonuceii amma ɛc me shini kin ja iŋo icibi ŋo shu jee ŋoba haŋ dokimi n sheme nu dɛɛ me shin jawa meti to kokin doki cer shi shoŋe shin kpea ni jemi na eai in be in doki cibi shin jemi ude eai tɔ in nyime akpe ecer a <hesitation> eboi boi ninini ni otekpe hum mi ki kpi er hano ai ki ka hashime <hesitation> icibi I nak itar nu hento to nu uice kena gui uban oteke hai guni doke bama na eaiba so me ni nyinmii kini kini kɔtɔ hum kinbi doki icer nyom kin doki ker nyom na kpei na yaa anaŋ nu copeni ocoke ogui inka motos to u u. compeni hano she naŋ me shn kpi cer har ba yɔk enaŋ ecom hum a ba hɛ ati abea a neke embɔ sha sha a rishi he abine cerkenbɔɔ to me shi sher ati ente te ele ti ugur jehibɔ ni bɔɔ jee shaha ke yɔk ne naŋ te she kpi icer hano me shok ni ji shuu ugur ni ni ni neke kana a a a hashi cerke in leta in jehibɔ tɔ haŋ gune yeshi bi mee erushime oye shaha me kpi háá shi shoŋein yɔk nenaŋshe shoŋeba ina kpi cerhum har ba yək ocuee <hesitation> nenaŋ cem me sher Ne háhá no obei nasara ni háhá na bee nasara shana bin doku ugurke me shikpeni jeme ki gbak tɔ kiba kilihi ente ni nine naŋe cer in ce me shok ijiu compeni naŋ nyom hum aka yesha atii leadway assurance inji kpi cer ni kpi cer nahi yɔkin me hentoba unyom ka babahɛti heɛ icer isho e me shishi kpea o o nyo m oshohum in gage me shi sher ni kpi cer to mi sher ni naŋne me hi ba hai he embɔ cewa me shin bame na eai ba kin shoka inba me kewe haŋ in yemoye ni boɔ ba me shin bame in bame kaa bɔ ka hɛ nii ujuberi uner hane agui zakariya kar hai doki me yi so ahewime ata na kape ram ne nushi in shok yi rushu shishe inj bei hai injemiye inji uneke ana ruke eram meki ji injeji jiye me he mete to memba nii noma rhɔɔ hai doki iŋba in gɔ ati iiŋo shonu shihane yɔituk me dokpi ŋo inba Yeka hɛni me ɛti enaŋ ake nekila aneke me ki hɛ ati me na bere <hesitation> onyoi cer kke me oshohumbe meki dee ko cei in ri uner hano tɔ haɲ guni jeme e nenaŋme na kp cerke no cuiba so me ki gui shok nyime akape ram meshi nyime a kape ram inceneŋ inteet kama kpi icer <hesitation> amai inti ka hetu bam to miki yimi cer obam hanokina kape rau eme to enaŋ me me kna doku wee o o o. kobo fwa ame ni tarna biki shonu biŋe me shi kpea ni cibi shikin dok ne naŋshe. kpi me hɛr icibi me tɔ inki kau ureke e e e ugam elolo a komente shi kau a yesha atu reke kikauiye naŋe kapo reke kin shok in nnyime kapa a cir ime kin kau ocir sosai tɔ kin me kapa cir ikona cirke bi tayɔ ahɛpihe kibi shki in goi ubina tuk ameinjina tuka mee meti me shi kpii <hesitation> enaŋ ka kau e ime shin kau ugabho to inaŋ kapo uyabhoi hai jeme shui bin yee na jeu tɔŋ ba meki meeki nyia ingosohi i i injina tuk a mei ni bani inyini i i a kape eraume kewe tɔ inceŋ me shonu ishu enera kapo oreke haŋ haki kpe ma ŋwuani cer yɔnoba koda i a me asho ko sheko occek in biki gui iwote i i. cer kin shok ki nyime a coa mee jii n tua tɔ in ceŋ kena gɔiban hate hate harente she she shona cuu igbam ibaŋa shoi osho ke shu ke shona asha ente hake shu uthuŋra ni shekpe nu nu shaete amma utheŋra hano ma bɔr inte tar takɔ ne domi hai bɔi a bɔnɔkɔnɔ haŋa ene shoi tarke sha bɔrinceŋ dek ime shuni i igbame cer sosai domin abɔnɔko ɔ iyáá bi dokbɔ Kafin nike be nyii iidene <hesitation> zabe hane tɔceŋ me mote ajea kome ete na jei har inbɔne aba na kpi anateti ana bana jee ameeku isheu ugure a a leta ogure <hesitation> itengashe har nke yi isheu te yi isheu ceŋ inte na kpi kok na bemi ceŋnike jee duk isheekpe et oyete she yea nike yee ni shekpete nike neka aneka agoi ishii ete ba yɔitak ceŋ bik háá shu ubiŋe yime she yei arɛrɛba ubiŋe eme shoni ye shin yea ni imm no déé o gɔɔ